<hesitation> Any Alemana ndraiky voalohany, tsara fiainagna milamigny fiainagna, môra vidim-piainagna, izy koa avy eto Madagasikara, agny agnisan'ny pays môra idirana, avekeo koa zareo mihevitry hoe <hesitation> race-njareo amb- tegna ambony amin'ny amin'ny amin'olo amin'olo hafa.